GPS hollata ko laawol kañum e nokku. Ko e satelit gollitta. Satelit nelda ɗum humpito, ni woni waklita humpito ngo e tinndinoore. Holla ko naamniɗa fof: ko ɗo rewate, ko ɗo ɗum heedtiri.